Lafi-tsarany amin'ny fampesana solon-tsiramamy alongany a sententika de na de bitika fogna azany ataonao amina raha ampesenao a de efa mamamy by ananjy sy fa igny ma- <hesitation> maha ratsy ananjy ndreka a <hesitation> fentrekan'ny amin'ny fahasalamanao ndrendreka moko arao igny tsy mentsy hoe misy akora chimique de zany.